tin nɛ yi ma i a boni ubiyɛn bobuwa nɛ ma i a boni a o wɛwa a nucoza mi vɛ piyan pin ere pantine pinle beɲu pantine to bun waati so ba ma we ve ho pelteze ani a ira mu besosi donk a ira mu ubiyɛn ase mu beso a o wɛwa ubiyɛn a i ɲanma a bun a mu cunu